Munumang de rapu kari di rapu ndts'ue ndeu si kje de rapu ndutsue de juaung y rapu kje pa manatsajau kichijiñ manatsajau manaljuts mjiung y manatsajau saria kul'eng kupu manat'ey batsajau y y pues paiñ de xijiang de nguang <noise> pus ndeu si va kje de rapu pus y chu ya nipep mbakje rapu chu pur xijiang de saria xipia chajang de rapu y y con de xipia de par manatsajau manljuts mjiung pur de xipia y saria se manatsajau jay sania de ngupjey ma manat'ey de sutseich po pur de nduet kari xipia rapu kari pa manat'ey natse'ech saria suthe'eich pus pur rapu y pus ndeu ndeu pur rapu kari de juaung y pus chu es batsajau de rapu y de cuando saria manaljuts jay se ljuts con de estufa rapu kari nipem lik'iajam kutsa'au ngajay y per jay de nguang pus rapu batsajau nguang <noise> y pu nujuaung <noise> puse nibie kutue juaung y nguang y rapu y nguang de ke nibie kutue y manaljuts kupu batsajau ya batsajau ljuts re mjiung ngujue y pus rapu mas kutsa'au de sania nguts'ue pus mas kutsa'au mjiung per que de chipia jay chipia pus napu nipep em jay kutsa'au. <noise>